ríkja meðal starfsfólks fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir rússar hafa fært sig meira inn á átakasvæði í norðausturhluta Sýrlands í fjarveru Bandaríkjamanna kona sem flýði árásirnar segist bjartsýn á að þjóð hennar nái yfirráðasvæði sínu aftur á þremur

áratugum fækkaði fljúgandi skordýrum um þrjá fjórðu á ákveðnum svæðum í Þýskalandi vísindamaður sem kom að rannsókn á fækkuninni segir nauðsynlegt að bregðast strax við Grímseyingar hafa áhyggjur af stöðunni í eynni en allt hlutafé Sigurbjarnar e h f hefur verið selt með sölunni fer nær helmingur aflaheimilda frá Grímsey almenningur getur hjálpað við endurnýjun og stækkun skóga með því að tína fræ og sá í mold skógarvörður segir að

gæti orðið gott og gagnlegt haustsport fyrir fjölskylduna

gott kvöld formaður læknaráðs Reykjalundar hefur tilkynnt landlækni að sjúklingum hafi verið stefnt í voða með fyrirvaralausri uppsögn framkvæmdastjóra lækninga tveir læknar hafa sagt upp störfum og fleiri íhuga að segja upp fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir mikil óánægja hefur verið meðal starfsmanna Reykjalundar sem

eftir að forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp í dag var boðað til starfsmannafundar til að kynna arftaka þeirra núna á

að vera hafinn klukkan er orðin kortér yfir tólf af þessum tvö hundruð sem vinna á Reykjalundi eru býsna fáir í salnum starfsmenn voru

ánægðar með nýja stjórnendur það kemur hóf störf hér fyrir hálfum mánuði þann dag hófst öll þessi atburðarrás þannig að ég hef tekið þátt í því að mér hefur liðið á ýmsan hátt sjálfri þannig að ég tel

vinnum í því hvernig okkur líður en samhliða því þá verðum við líka að hugsa fram á við

það eru áríðandi verkefni hérna sem bíða okkar sem verður að leysa úr nú þegar

þetta er mjög merk stofnun og mig hefur lengi langað til að starfa hérna en er ekki leiðinlegt að taka við við þessar aðstæður nei ég held að það sé hægt að skilja að vanlíðanin er svona mikil í húsinu það eru breytingar í gangi og breytingar fyrirhugaðar hluti af því að fólk finni sig öruggt gagnvart framkvæmdastjórn er líka að fólk fái réttu upplýsingarnar og fái þær strax ekki síst að það sé haft samráð við fólk og það upplifi að það sé á það hlustað ég hef átt opinskátt samtal við læknana sem ég þekki og treysti ertu bjartsýnn á að núna lægi öldurnar og þetta falli allt í ljúfa löð já ég bara trúi því af því að það er hérna mjög mjög fært fólk sem starfar hérna ég get eiginlega sagt að

meðal starfsfólks í ljósi þess að við sendum vantraust á stjórn það eru þarna tveir nýir stjórnendur sem eru ráðnir af þeirri stjórn þá náttúrulega gengur það vantraust niður til þeirra en það sem

veldur mér mestum áhyggjum er að núna í framkvæmdastjórn Reykjalundar er enginn sem er með formlega

landsins einn læknir sagði upp störfum á Reykjalundi rétt fyrir síðustu mánaðamót það var annar læknir sem sagði upp í síðustu viku og ég og líklega einhverjir fleiri að íhuga það af hverju voru þessir tveir látnir fara ég get ekki svarað

en okkur þótti miður að það þurfti að fara þessa leið upphafið má rekja til voru kynntar í lok júní faghópar hafi gert athugasemdir við þetta þar sem það þótti stangast á við skipulagið og í stuttu máli má segja að eina sem það skilaði var að Birgir Gunnarsson forstjóri var rekinn og í kjölfarið Magnús Ólafsson framkvæmdastjóri lækninga og við höfum ekki fengið neina skýringu á því Magnús hafi verið boðaður á fund utan Reykjalundar þar sem honum hafi verið sagt upp og þegar hann hann kemur hingað til baka klukkan þrjú sama dag er búið að loka fyrir tölvuaðgengi hans og öllum gögnum Reykjalundar og þar með talið sjúkraskrár hvaða áhrif hefur það á hans störf með þeim er stefnt í voða Magdalena

til landlæknis stjórnarher Sýrlands er nú farinn að fikra sig nær norðausturhluta landsins þar sem Tyrkir gerðu innrás á dögunum aðgerðir stjórnarhersins koma í kjölfar samkomulags Kúrda og stjórnvalda í Damaskus um að herinn beiti sér gegn innrás Tyrkja stjórnvöld í Rússlandi heita því að koma í veg að koma í veg fyrir átök á milli herja Tyrklands og Sýrlands harðir bardagar hafa staðið yfir við bæinn Manbij milli Kúrda og sýrlenskra uppreisnarmanna sem Tyrkir styðja birta það eru

blanda sér í baráttuna í norðausturhluta Sýrlands já það er óhætt að segja

frið hafa ríkt þar að mestu leyti síðustu ár

sú framtíðarsýn breyttist í síðustu viku þegar Tyrkir hófu árásir á borgina

fjölskylda hennar flúðu úr borginni úr henni liggja þrjár aðalgötur tvær þeirra voru ófærar vegna árásanna

á flóttanum leið sem alla jafna tekur tuttugu mínútur að keyra tók þau um fimm klukkustundir þetta er enn eina færa leiðin inn í borgina en nú óttast þau sem um veginn fara yfirvofandi árásir hryðjuverkamanna

sem eru aftur komnir á kreik eftir ófriðinn og ógnin stendur henni nærri sem eru aftur komnir á kreik eftir ófriðinn og ógnin stendur henni nærri

fækkaði um þrjá fjórðu á ákveðnum svæðum í Þýskalandi á þriggja áratuga tímabili skordýr gegna lykilhlutverki í vistkerfi jarðar og án þeirra lifum við ekki af segir þýskur vísindamaður niðurstöðurnar byggja á rannsóknum

sem hafa fylgst með magni fljúgandi skordýra á náttúruverndarsvæðum í Þýskalandi síðan í lok níunda áratugarins

rannsóknin hefur fengið sinn skerf af gagnrýni frá því hún kom út nánar verður fjallað um þetta mál í kveik í kvöld klukkan átta tap Arion banka vegna eignarýrnunar og skipulagsbreytinga

nam þremur milljörðum á síðasta ársfjórðungi bankastjórinn vonar að hægt verði að selja kísilverksmiðjuna í Helguvík þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður Arion banki gaf í gær út viðvörun vegna afkomu bankans á þriðja ársfjórðungi tap hans skýrist aðallega af rýrnun eigna sem bankinn hefur tekið yfir á undanförnum árum þannig þurfti bankinn að færa niður verðmæti kísilverksmiðjunnar í

um einn og hálfan milljarð og ferðaskrifstofunnar Travelco sem bankinn tók yfir í sumar um sex hundruð milljónir við erum greina frá því að fyrirtæki sem við eigum og

erum með í sölumeðferð að við höfum endurmetið verðmæti þeirra það byggist bara á mati á ytri aðstæðum í þeirra starfsumhverfi sem er erfitt um þessar mundir bankinn tók yfir kísilverksmiðjuna í

Helguvík fyrir tæpum tveimur árum eftir að þáverandi eigendur fóru í þrot stöðvaði rekstur verksmiðjunnar í september árið tvö þúsund og sautján og síðan þá hefur bankinn leitað leiða til að koma rekstri af stað á ný tuttugu og sjö fyrirtæki flest erlend hafa sýnt verksmiðjunni áhuga en ekkert formlegt kauptilboð hefur borist hefurðu enn þá trú á því að það verði hægt að selja þetta við verðum að láta á það reyna við eigum þessa eign í bókum og tókum hana yfir vegna

henni í verð en hefur komið til greina að afskrifa þetta algerlega það hefur ekki komið til greina til þessa við erum enn

við fáum verðmæti fyrir hana Benedikt segir að rekstur bankans hafi farið batnandi á undanförnum mánuðum þrátt fyrir mikið útlánatap en við sögðum í þessari tilkynningu í gær að markmið okkar fjárhagsleg markmið um arðsemi og kostnaðarhlutfall stæðu óbreytt þrátt fyrir þetta og við ætlum okkur til langs tíma að ná upp tíu prósent arðsemi

Grímseyingar hafa áhyggjur af stöðunni sem

í eynni eftir að allt hlutafé Sigurbjarnar e h f var selt með sölunni fer nær helmingur þeirra aflaheimilda frá Grímsey hlutaféð er selt með fyrirvara um

samþykki Samkeppniseftirlitsins skráður íbúafjöldi í Grímsey er um sextíu en ætla má að um helmingurinn búi þar á veturna Grímseyingar hafa tekið þátt í verkefninu brothættum byggðum frá sumrinu tvö þúsund og fimmtán en ekki hefur tekist að snúa íbúaþróun í

síðasta vetur var skólahald í eynni lagt niður en aðeins þrír nemendur stunduðu

þrjá báta og rekur fiskvinnslu í eynni þar sem um níu manns starfa að jafnaði með sölunni hverfa aflaheimildir félagsins frá Grímsey Gylfi Gunnarsson eigandi Sigurbjarnar vildi ekki ræða við fréttastofu þegar eftir því var leitað en Grímseyingar sem fréttastofa ræddi við hafa áhyggjur af stöðunni já

svo fækkar íbúunum

manns farin héðan bara núna í haust þannig að þetta verri áttina

þetta er áhyggjuefni en hérna í öllu felast einhver tækifæri og við gætum kannski verið að horfa upp á uppbyggingu atvinnulífs svo sem hver veit borgarstjórn samþykkti í dag samkomulag ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um samgönguuppbyggingu á næstu fimmtán árum umræður hófust klukkan tvö og stóðu í þrjár klukkustundir áður en gengið var til atkvæðagreiðslu minni og meirihluti tókust hart á í ræðustól fulltrúar minnihlutans sögðust setja stórt spurningarmerki við fyrirhugaða gjaldtöku til að brúa sextíu

milljarða króna bil í áætluninni samkomulagið var samþykkt með tólf atkvæðum gegn ellefu það eru ekki skýrar flokkslínur hvað felur bókun ykkar í sér við viljum flokkslínur eru skýrar

þið standið þétt saman í minnihluta á móti þessu

hundrað og sjötíu slösuðust

í átökum mótmælenda og lögreglu í

þar af fjörtíu lögreglumenn til átaka kom við alþjóðaflugvöll borgarinnar eftir að fyrrverandi að fyrrverandi ráðherrar heimastjórnar Katalóníu fengu þunga dóma fyrir að efna til

gegn spænska ríkinu þegar kosið var um sjálfstæði Katalóníu í fyrra lögregla beitti kylfum og gúmmíkúlum gegn mótmælendum á meðal þeirra sem slösuðust var rúmlega tvítugur maður sem missti auga eftir að lögregla skaut hann með

handtökuskipun var gefin út að nýju í gær á hendur

forseta heimastjórnarinnar hann tók þátt í mótmælum vegna dómanna í Brussel í dag kærunefnd útlendingamála hefur fellt úr gildi ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja tíu háskólanemum frá Bangladess um dvalarleyfi hér á landi þeir hugðust hefja nám við Háskólann á Bifröst

nú í haust Leifur Runólfsson lögmaður háskólans segir að tafirnar hafi skaðað markaðsstarf skólans í Bangladess alls fengu fjörutíu og níu nemar sem hugðust stunda nám á Bifröst synjun frá Útlendingastofnun í vor kærunefnd útlendingamála úrskurðaði að stofnuninni bæri að taka mál þeirra aftur til meðferðar

skógum að endurnýja sig og getur stækkað þá í haust getur almenningur hjálpað Landgræðslunni að safna birkifræi og Skógræktinni að safna könglum stafafuru í skógræktinni á Hallormsstað er fræjum safnað með skipulögðum hætti á haustin enda eru fræin verðmæt auðvelt þú þarft kannski að passa að þú sért í leyfi með að fá að tína á svæðinu en svo er að tína í poka og þurrka það er mjög mikilvægt að þurrka fræið strax síðan er að geyma það köldum og

fram á vor og þá er hægt að fara að sá því út í móa og

og mela landgræðslan Olís og Hekluskógar hafa í haust staðið fyrir söfnun á birkifræi sem sáð verður um land allt næsta vor fræið nær ekki að spíra í landi og má róta með fætinum til að það komist í mold skógræktin er nú í átaki að safna könglum stafafuru greitt er fyrir hvert kíló

en þeir sem vilja safna af stafafuru verða að hafa samband við Skógræktina fyrst þekkja þarf og uppruna trjánna sem tínt er af það er reyndar samkeppni um

og þeirra gómsætu hnetur mýsnar þær eru mjög mikið fyrir

stórt fræið eða

er svo stórt og hér er sem sé eftir hvasst veður verður maður að drífa sig út í skóg ef maður ætlar að ná

þá spírar upp lindifuruþyrping það geta verið

tuttugu plöntur sem eru á leiðinni upp á sama stað þar hefur músin verið búin að gera sér forðabúr þetta getur þið getið tekið svæði í fóstur og sáð í það eða sem sagt tínt fræ að hausti það dregur heldur úr austanáttinni í nótt og á morgun yfirleitt fimm til þrettán á morgun en þó verður lengst af hvassviðri eða stormur við suðausturströndina talsverð rigning suðaustanlands í kvöld og nótt en annars úrkomuminna dregur úr úrkomu á morgun og birtir til hiti fimm til tólf stig hlýjast suðvestan og

í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einar Erni Jónssyni tilhlökkun er hjá liði Breiðabliks fyrir leik

tuttugu og eins árs lið karla í fótbolta komst aftur á sigurbraut þegar liðið tók á móti Írlandi í dag og nýráðnu

ríkja meðal starfsfólks fámennt var á starfsmannafundi þar sem nýir stjórnendur voru kynntir

Grímseyingar hafa áhyggjur af stöðunni í eynni en allt hlutafé Sigurbjarnar e h f hefur verið selt með sölunni fer nær helmingur aflaheimilda frá Grímsey almenningur getur hjálpað við endurnýjun og stækkun skóga

með því að tína fræ og sá í mold skógarvörður segir að frætínsla gæti orðið gott og gagnlegt fyrir fjölskylduna hér lýkur þessum fréttatíma þeir næstu eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en það er fréttatími allan sólarhringinn á punktur is veriði sæl